Mbae objeto mati yaesa yave kua reta eh oime yaiporu jokua telescopio jei supeva jaema jokuape ojo mbo koño ñamae jeramiko ojo ovae yande jare yande puere mati oiva yaesa pipe